Këleenţ kande këleenţ ţí untabúud ţí ayëlan kobi këleenţ këbáaker, pëya kañan, unjakú kaleenţa ţí, ufule, unduŋa, ujakin wí, unkañ. Á injí ţíbeenjí manjá kaleenţ këleenţ kampe kiţan. Manleenţ <hesitation> unjakú, manleenţ ufule, manleenţ unkañ, manleenţundinga, manleenţ ukëryool, manleenţ ufaranse, manleenţ angle kootíis <hesitation> këleenţ kanmbëliŋ parësëk këleenţ páaj nápëloŋ kinje kaleenţ.